Kan kayyaroni fi ijibu lel akila hilal pizza le umari chat akula hibas walla walla ijibu leyi askirin da, bakhtar ba shilal pizza finshan hi tashabʼini wa ma la darad finshan al askirin barit wa kan umurul ja, ligit kabir da al askirin bi durni amma al pizza kan kubur ke.